E woodi wuusaandu, ɗe woodi ɓurmiiru, ɗe woodi asasaaje, ɗe woodi jiita, ɗe woodi cekketee, ɗe woodi mbaggu, <hesitation> ɗe woodi luuttuɗi.